Men pishirishni o'rganmoqchi bo'lgan taomlar qatorida sushi va hind taomlari mavjud. Sushi tayyorlash juda qiziqarli va an'anaviy usulda pishirishni talab qiladi. Men baliq qovurishni bilaman.